Pues intejuan ine nikishmati in salsa ósea in chili nikchihua ika chilide serranito chili dende chikitos nikchihua nikan in tomatl den de de verde nikchihua nika ajos nikchihua nika tecashikl nishakualua nikchihua luego nijki ni prepararua tinikuiti seki kilitl den de nikan kinchihua de mamastik non niktlalia kuakalaka nika se olla se cubeta nika nikchihua niktlalilia in carbonato huan tekilia in kilitl huan yeka kuakalaka yini kishtia nika no mahuan ni pazkal kuali okteki okseki agua huan nikpzka luego yeka yimokuiti yinikekilia in aceite nika cenbolla niyekstoyonia kuali prepararua salsa igual den de chiltekpin de rojo nika shitomatl nika ijkon prepararua nika tlashkal okuel ktikchihuan intejuan in chili den de huaski tikchihua den de chilpotli. Nika jitomate nijki nika ajos prepararua nikchihua nika tekashikl kuechua huan pues ijkon tikua in salsa o se yetl tiktlalia den tiktlalilia den de tlili den de yetl o den de kostik igual tikchihua se melahuak tikchihua in chiltlamashakualotl tikchihua nika tekashikl nijki igual tikneki den de shushuktik den de chiquitos in chili katikchihua nika neki den de shitomatl pus shitomatl nika chili den de shushuktik igual conbinaru ijkon otlakuaya otekchihua no maman kuak katka okchi chukozhizhin in no maman techihuilia in salsa ijkon otechihuaske otekchihuaske huevo melahuan onikiliaya in totolkle otikchihua no maman otechtiti tlen tlakualchihuaske otekiliaya in cashuela tlali intek in tletl tlalia kuzhin in atl huan teteki melahuak kutotozha kin amo katka cuchillos utilizaruaya san nikan tomatl kototozha in xonakatl tlalilia in atl. Ompa yeka kuakalakatl in xonaka nika in atl luego yeka yikuecho in chili nipa metlak tikuechua yetikchihua in nin melahuak in chili yu kuechojke yitekilia in cacashuelazhin yekuakalakatokl yektekilia in cashuela pero nika yu kuakalakatl in atl nika cebolla amo utlizaruaya in manteca in aceite ashan intejua mo utilizaruaya san nikon otkuaya nijkon de ken totokl kinakahuilia itek in chili huan yeka ijkon otlakuaya ijkon otechtitin no maman kon atlakuaya o tesi tiahue in molino prepararua in niztamal tiktlalilia in nezkomikl tiktlalilia in nin tenezkli tiktekilia in atl tiktekilia in tenezkli ye temilia in nen tlaol yekchihua in nixtamal kisa seseya luego yitiahue in molino o seseya ijkin kintlalilia kualkan titezi ipan kuahuil nipan tekuil tlazintla kinpia i tlakuil ompa yiktlalia in komal huan tlalia in tenezkli. Ikan to metlakuil yet yitik chi yitik molerua in tezkli yitikchihua in tlashkal in tla ika to oma nika in molde intejuan amo utlizaruaya molde nika toma yiktlalia ijkon titezi yitikchihua in tlashkal o yitikua in tlashkal kisa den tletl den komal tikua in to tlashkal ika iztakl motezhihuilia yitlakua amo solamente oyeskia comida tejuan san nijko otlakuaya on melahuak in no papan otlatokaya otiaya in kujtlan nijki okinpiaya miek salhuan tiahue in kuajtlaan ompa titlakua omochihuaya papas de huejuei tik nen miek papas kualichta yiktlali nipan in tetl yihuiksik nikan kuika kiera chili den de verde den de huejuei chile kilia huachinango tejuan otlakayotiaya okse tipo de techili tlaktlalilian nipa in tletl seki kikishtia tlatlapzha huan kuika xonakatl san nijkon tlalilia nipan to tlashakal nikan papas yektlakua. Antes amo kuikaya comida tlakual de kuali tlakual para tlakuaske pues amo intejuan ijkon otlakuaya kuak yeka titlakua okuel yi pehuis tik pishka tlen tikchihuas yotla senka yihuisten tejuan ijkon otlakuaya.